Wala no watta be viya goddo wala fewa no famdiri pat ba. dole on goddo fewan wakkati fere ngam o hisa piide ko ngam o hebaa ko o yidi.